Yigua juu bae kuae yigua oime mokoi yandepuereta eh yamo janga, mopeti jaeko biatiti esa kia ojo yabe yandewi yayemonde jokuae yigua juu baepe jaearamiño bi oipota jei iru bae reta jokuae juu bae jaeko yenbuete pegua vayande yenbuete yaiko baera oipotarupi jare ome yandeve mirata